Bon, turk duu, eɓe ñaama teew sanne kañun e ko yaretee, kañun e lacciri en. Minen so landike min ndefuuji maɓɓe ɗii. Ɗun ndefuuji non joorɗi. Ayo, ɗun woni hen jonka anndal an ko naayi e Turki en.